Maq arva, et egäsugutsõ haigusõ puhul piäsiq iks tegutsõma nii, nigu om toolõ vajalik. Aga ku omgi sääne situatsioon, koh inemine tõtõstõ arvas, et tä om umbõlõ haigõ <hesitation> kuigi tä om tegeligult timä hindä vällä mõtõld, sis <hesitation> või sääne platseebo värk täütsä avitaq timäl tuust üle saiaq.